Este xa'a cosinar yó iin njaku iin xen cuchi ho iin aceite ainixi nakoa mejor kana xa'a cosinar yuan iin xén kuu nja inyinuma, rango numa yuu nuu na'a xí aceite kuxa'a inio xegun kuu kaxate xén chí yuu a'a njua ini veín kina njonó, nuu vexiji nuna kani yo'o tiku ticuchí ndexu yuu ka'a kena xén.